ווי אזוי א סובמארין קען פארן ארויף אדער אראפ אין וואסער, אינעווייניג אין די סובמארין איז דא אזוי ווי אזאלכע שטיבער ווי מ'פולט אן מיט וואסער ווערט עס- ווערט די סובמארין וועגט עס מער ווי די וואסער און ס'פארט אראפ און נאכדעם קען מען עס אנפולן מיט לופט ווען מ'פולט עס אן מיט לופט ווערט עס לייכטער <hesitation> שווימט עס ארויף.